Mah… Si’ mi capitassi di parrari davanti a tanta genti, mi scrivissi li cosi principali chi vogghiu diri, circannu di dari un ordini a li me’ pinseri. Poi partennu di li cosi scritti circassi di sviluppari lu me’ discursu. Poi dipenni lu tipu di discursu chi staiu facennu, circassi di diri qualchi cosa di babbìu pi circari di nun fari addurmisciri cu’ sta ascutannu, sempri però chi lu mumentu e l’argumentu lu pirmettinu.